Eka da regninay moa ke raha zakainareo zany, da voalohane teny eky aloha da miala signy rô, sy afa po moa zany, afaka amboarigny sara, zakay anay sara hoe ha ankonan'izao, sy ampy sira sa da magnano ankognaia fa hagnova iay ka, da hagnova.